תרבּית פלאמדינה לקדימה דיאל מכּנאס וסט אלמלאח כאנת לדיור סג׳ירה ולכּן אלקלוב כְּבּאר، כנא כנלעבו פלאזקּה ואלנאס כאמלין יערפו בעְדהום، סבחות אלג׳ומעה כאנת זווינה ואלריחה דיאל אלכסכּס כאנת תעמְר לזנקה, כּברנא בפסאטה ולכּן בחנאן כּביר כאנת חיאת מתואצ׳עה ולכּן ע׳ניה בתתג׳ארב ואלמעני.